בִּנְסְבַּה לִיָא חַאס יְקוּן אַקְסַא חַד לִסַּעַאת אֶלְעֻמַּל פִּי אֶלְגּ'מְעַה חֵית אֶלְכַּדְמָה בְּזַאף כַּתְעַוֶּד תַּסְעַב וְאֶלְאִרְהַאק וּכּתְאַתֵּר עַל אֶלְصِّحָּה וְאֶלְחַיַאת אֶלְשَّחْصִיָּה. לְווַקְת אֶלְרّاحַה וְאֶלְתְרוּוִيج דַּרּוּרִי בַּאש יְקוּן מֻנְתַג וּמֻרַכַּז, וּלָקִין הָאדּ הַד חַאס יְקוּן מְרַנּ וְשׁוּיָא בַּאש יִתְנַאסַב מַע טִבְעִיַת אֶלְכַּדְמָה דִּיַאל כֻּל וַחַד.